Raha hamburgers zany da alàna le mofo mialoha zany zay amboary agnaty laforo avao koa. Vita igny de asia raha, zarana roa da asia raha agnatiny ao. Asia hena, salade, mayonnaise, sy ze karazana epices sy sakafo hafa koa tià hatao agnatiny ao mba hampatsiro anazy.